<hesitation> بالنسبة لتصليح الهاتف أكيد بنجرب إعادة تشغيل الهاتف، والظغط على زر التشغيل لفترة طويلة، كان ما صار شيء نحاول نفتح الهاتف، <hesitation> نشوف إيش إنه وظع البطارية، وظع الشحن، إذا كان الميزات شغالة ولا لا، أو منجرب <hesitation> إعادة ظبط المصنع من خلال الأزرار بالهاتف، ونعدي لمركز الخدمة، <hesitation> مركز الخدمة نشوف شنو الخلل.